ودي أرجع الحقبة الاندولسية لما كان المسلمين في قمة الحظارة، أشوف العلوم والفنون المزدهرة، وأتعلم منهم إيش لون كانوا مبدعين.